බර්ගර් සහ මීට්බෝල්ස් වගේ ඒවා හදන්න පුළුවන් පරිප්පු වලින්, හතු වලින් වගේම කඩල වලින්. මස් කට්ලට් වෙනුවට කට්ලට් හදන්න පුළුවන් හතු වලින්, පොලොස් වලින්. කුකුළු මස් වෙනුවට පොලොස්, කොස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. චිකන් සොසේජස් වෙනුවට පොලොස් වලින් සොසේජස් හදන්න පුළුවන්.